Ande escalera kui kui kuchanró ndukuan njun nayen danró, namar njunero ho'o ankenro nande escalera nui kukanro njuaró takañuu nuu luchi nandunru, takanru na'a cosita chinunjan nondanduu onré kua vee kuan nde kuu kata ka'a, voltio unandute kuandavate vee.